Amborevisa yave se correo se celulara aike yave rede sociales pe mbaeti ai mbate jaeño ma ko aike raiño je oime ra mbae kuatia oyapo seve jaema mbaeti ko ima vaete se aike jokuanunga re amae jaemai apoi ye sugüi.